Petut neki nemaisulda makutik chuki koo kikaal teta, kial teta eng elipu pokoli ko aitu anyatilichi susweki ayage, arip koo tanyi koo kiagee chegoo che sere. Kiamuchi aip litre, litre muut ana koo litre. Litre tisap yoo, aip ipaalde aanyoru rapinik, ko alen karipu koi tetka tetakai koo matokoi amuu ki ki kika rarchi chakula ah kota acheng aparyee aparyee, aparye alee nga ngacheng, rapinik cho choalchinen chakula. Ko nanyoru rapinik aalchi chakula ko <hesitation> koluk teta kai, achengchi kirgiti konam. Aas akakany anyun koi ko petut nikii karibu koi teta kai. Komatoko ng'et nekai komatokoi amuu, ki ki kimong nyasutie komian teta, komian, komian apo achengchi achengchi taktari, konyo konyokonya komakinai kele kiame nee. Koo atekekany kekany, akur daktari kora konyo daktari konyerruti, koma makinai shi makinai kele kaame nee teta kai. Kekany akoi kechwengchi kole daktari, kany kopokochengchi kericheki konakiipu kericheki kome teta kai komatokoi, matokoi ako, ako kimwan zaidi kome, kome teta kai. komaa matanyoru kopetut notok nikii maisulda makutik chuuk.